Sobaajo am, useni waɗu muñal dow geeti ɗi ngaɗi en keeña. A waɗa muñal geeti kan, en metti, en voli boɗi timmi, ɗi saali, ɗi warti hiwaru. Mi boo pat geeti ɗi mi waɗi, mi waɗaayi gam mi mittinani ɓernde, ko gam mi tikkima.